فوجئت في فراغي نحب نسمع موسيقى، ونحب نجرا كتب، ولا نراجع شي جديد يعني، ولا نحضر أفلام، ولا نتصل على واحدة من صاحباتي، مرات <hesitation> نطلع المنتزه نتمشى، نحب نصور، نحب نحضر أكل، ندير أكل ليبي طبق حاجة زي هيكي.